أكيد التخميم في في وسط الطبيعة الخلابة أكيد لأني أنا نحب نقعد في في وسط الطبيعة كدة لها طابع كدة خاص ولها سحر جميل مميز، <hesitation> ونظلوا نفكر بها ونقعد بها ويكون فيها راحة نفسية كبيرة عن أي مكان آخر، وبرضه الفندق يكون فخم ولكن برضه مش أحسن من الطبيعة يعني.